कोलंबिया एक सांस्कृतिक देश है। वहां पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय लोग आए थे। कुछ समय बाद वहां अफ्रीकी लोग भी आए। इन्हीं सब का मिश्रण होकर वहां की संस्कृति बहुत समृद्ध हो गई है। लोग वहां टॉर्टा खाना पसंद करते हैं।